Hoʻoili ia na holoholona i na hanauna i ke ʻike kuʻuna i ko lākou mau pepe ʻokoʻa ke hānau lākou, hahai na keiki